<hesitation> ŋɖuɖua, le mìɔ ŋtɔ mìagbɔ le fiya, le mìabe waci mea, ynawoa wo gblɔna be nu yi ne eɖu ne gblĩ dɔme ne woa, ya dzudzɔ, anya be enuma me xɔ ƒodome ne yi o. Ameɖewo woaɖu nu ma, nenema ƒe be nu vɔa me dza wɔ ŋɖekpo ne woawo ya o. Wo ŋtɔ ye ado dzesi ɖokuiwo anya be nu ya ya me ɖuia, egble ƒodome num. Ye magblɔ be, ama le mìagbɔ fiya, gbekuia ne wò ŋtɔ ewɔe le gbe me. Ye eda ama le gbe me wò ŋtɔ eɖa ɖua, megblena ƒodo me ne ame o. Vɔa amaɖewo nyi anglai ba ma, na anglais sui, ne mì va yi ƒli, va ɖa, akpɔ be agble ƒodome nɔ kaka, mì ku viwowo kekeŋa dzu dzi kpo mìanɔ gbemagbe ne gaze. Kpoa ena be ne ekpɔ nu mɔwoa, eyea dze ato wo ŋti ne wo be ɖuɖu. Ein enyina enuwo ne gblena ƒodo me ne mì. Adzadza anglai be numawoa, wo gblena ƒodo me ne mì ŋtɔ. Vɔ ne nyi be wo ŋtɔ ede agble via kpo, ama le wò ŋtɔ enuwò me via kpo ye va yi da, ne eva ɖa, enana be, megblena ƒodome ne mì o. Me wɔna numa ne mì o vɔa, abɔ maɖo ku tɔ mɔwo wodo atike nɛ, ne mì ƒlia, egblena ƒodome ne mì veviɖe. Kpoa ena magblɔ be, enuɖuɖu ŋtɔ kpo ne mìtsɔ le mìabe fiya ɖuna ye ƒodome gbegblea ba dɔ ŋtɔ va na wo enyi akume, akume gbɔ kpo mìteŋ kpona kaba kaba kaba kaba. Mì me le afiɖe via agblɔ be mì le nuya ƒlem, mì le nuya ƒlem o, kɔƒea me ye mì le, kɔƒea me ye mì lea, akumea ye kpoe nye nu yi ne mì le eɖuɖua. Mì kpɔ be, ne nyi be edɔ va na wò ŋtɔa, edɔ va vana, ne dɔ va na wo ŋtɔa, dɔ va na wo ye. Vɔ be le nuɖuɖu gbɔ agble ƒodome nɔ woa, akume ne ɖui via ne ce ba gblĩ ƒodome newòa, kema dɔ va na wò ŋtɔ ye. Einhĩ, ena be emɔwo ye mì tsɔ le mìa ɖokuiwo nyi le fiya ke ye ma loo.